Suboo niŋ i be a maaboo la i ka a, i be a bula la kaleeroo kono jii, jii te tara la jee, i ye a waaki i be a waaki la bari i ye keŋo bula a kaŋ, morisoo de gereesi i ye wo bula a kaŋ, i ye a waaki a ka miniŋ a la, haa haa, i se a je a sinbita a ti. Bari niŋ a be kaleeroo kono niŋ i be a bondi la i buka i buloo taa, a ka tiňaa juuna le. I be ko <hesitation> koojaaroo le taa la walla, <hesitation> i ye fenkoo taa, kalamaa taa, i ye a bondi i ye a, i ye wo tabi, i ye a tu, i ye a tu looriŋ. A ka sinbi keŋo kono le, a ka a, a ka a fenke, wo ka mee le aa maŋ tiňaa.,.